Otshinamwenyo shono handi mono tsha kotoka ta tshiya puutiyali tatshi landula omuntu, ondjima, shaashi uukwatya wondjima owafa ike womuntu, ngee watala ondjima iinima mbi hayi ningi konyala, oshaashi ike mutu ihahi popi noshaashi ike pamwe iha hiikosho, no shaashi ike pamwe ihahi vulu kuzala, ashike konyala otshiima atshishe hatshi ningwa komuntu, ondjima ohina em'kalo naana dhafa dhomuntu, pawukotoki, nopemukalo hahi ihumbata wo, ondjima ohina esilo tshimpuyu lyuundjimwena waho, ondjima ihahi vulu ike okukala ha taaguluka opate koyima takuzi ohauto, ondjima ohishi wo onkwawo ta heehama shosho wu wete kutya nadho ohadhi itula koshushwa uuna ongwawo ta heehama, ohinesi silo tshimpuyu lyongwawo, no hafa naana ike omuntu shaashi ondjima ngeenge otahi ehama, nena onkwawo ohahi vulu ku kehi nyangela iikulya hi heetele, shaashi kutya he okuwete kutya mukwawo oteehama, ano esilo tshimpuyu nekoto lyondjima, ondi wete kutya olyo naana lya lyogumwe lyomwamboka lyili pombanda.